Raha gn'amign'evitriko izy sy misy e <hesitation> raha azo antoky tanteraky za satria gne kila raha aby zash magnany gne kilemany ary magnany gne raha mampisalasala aby zany misy koa zany e sy tonga lafatry e, da izy zany sy azo antoky tanteraky zany e raha retraretra io gn'aminy.